Na mee juun gachi ñaian nuun ña yedio namee deporte namee yivɨ nda siqui yoo yeni yaa deporte ujun ndehe namee yvɨ nuun ia chi ndioo ujun namee ndu vico chitu ca yivɨ ra ndehe yaa yenda siqui pelota nda mee nda mee landa landa giajandee juehno ndioo chitu caa nda siqui cha tuu yivɨ yɨti ñuun naan ta tacan cuu vico Gueno desporte yɨɨ nahan ia basquetbol bolibol yɨɨ landa tucu naan tii mee bolibol na yɨɨ ne mee